kangano terakhir to ojomo mane obira de osate asate macara joakan manena sokonoke esokomane pertama ma sate manege ayam jo luluiti osi josi alu- alusu aje jo josi tono de kia lemo de gasi aje jo tusuk jo tusuk aje so sarongo ma bati kai jojaka ma bati kai jojaka nako ijojakoka langsung josi campur dema ma sos kacang de de bawang rica tergantung tergantung selera la sokomenege bolotosi.